E gru servan pe construî, tecnicamente pe arrivâ là donde no se riësce à arrivâ normalmente, con di strumenti che partan da tæra tipo de impalcatue; a gru a se peu mesciâ ciù liberamente e da de d'ato a-e construçioin.